Toetra sy manam-paharoy ananagna orsa afaka velogna an- an-tendrony tany akagny kanefa mangatsiaka be akagny dia fananany volovolony matevina, izy koa dia biby managna hoditra felan-tagnana matevina fahitana ananjy amina sary dia ndraika tonga fotoagnana ririnina dia tsy mivoaka izy fa mipetraka an-tragnony akao foagna